Muuyuni wopayife elongo olya simana nayi, shaa ike wamona ndele ino longwa kuna mpa tohi, ashike ngeenge owa longwa weenda elongo ndi lyopayife lela, oto mono ni- nilonga, oto kala wuna lela onkalamwenyo ombwaanawa huuviteko, elongo olyo otshiima tshimwe shoka tsha simana nayi. ngeenge owalongwa ngaashi iilonga yopayife ihayi tambula omuntu ina longwa, oto mono iishuna nayi, ngeenge owa longwa oto tambulwa miilonga lela mbi- mbi lela yepangelo, ngweye oto vulu okuninga ongeshefa hohe ku ngweye mwene shaashi payife otshimaliwa owutshina shaashi owalongwa, ngweye owuna okukala wutshi kutya otshimaliwa shino anditshi longitha ngiini shaashi omuntu gumwe walongwa, ashike ngele omuntu ino longwa otshimaliwa kungweye katshi tshi tsha kaa nande owetshi mona, omuntu ngu alongwa oha kala ena onkalamwenyo ombwaanawa, nande oteende mpoka owu wete lela kutya nguka omuntu a longwa lela lela, maala <hesitation> muuyuni wo payife, omuntu ngeenge ino longwa iho mono iilonga Sheyi ke ino longwa, shaashi iilonga yopayife ohayi pula ike onzapo, omuntu ngu alongwa ne. ongu aha sigo okongundu ontimulongo nontiyali, <hesitation> ongeenge walongwa, omuntu ngu walongwa sigo okongundu ontimulongo nahimwe nenge ongundu ontimulongo nontiyali, shaa ino thikako keengundu dhoka, ito ulike wafa omuntu alongwa ka, tozi lela mondondo ontimulongo nahimwe, ngaashi payife oto vulu okuza mongundu ontimulongo nahimwe wuuka keeuniversity dhiili nodhiili, hoka to, to hogolola kutya aye payife otandi kiilongela naana tshe lela, ngeenge omuntu alongwa, oho kala lela wuuvite uugumbo, tweende mpono ototi aye ngye onda longwa inandifa omuntu nguu eli mpeya <hesitation> ita ulike kutya nguka omuntu ngeenge ina longwa owu mwiiwetelemo ike kutya nguka ina longwa, iilonga ne yopayife ohayi pula eenzapo, shaa ike kuna onzapo nande oho ngundu ontimulongo nontiyali nenge ontimulongo noyotango ngaaka ito tambulwa miilonga, shaashi iilonga yopayife nande okulanditha puutala oto pulwa onzapo Owaala nande oku kakala to tongo nande mo- mo- mokandingosho kontumba, oto pulwa onzapo, ashike ngele onzapo ndjoka kuhina nena miilonga moka ito himo, ngeenge ne pamwe owaala nande iilonga yomeesitola, nenge pamwe owaala nande iilonga yomo, yokulanditha ngaa pontumba, owuna okugandja onzapo hohe opo wu tambulwe miilonga, ashike ngele onzapo ku hina, miilonga moka ito tambulwamo, shaashi muuyuni wopayife niilonga yomo magumbo ohayi pula wo eenzapo, ngeenge kuna onzapo ito- ito tambulwamo miilonga mbyo, ashike, ashike ito tambulwamo miilonga mo ngele kuna onzapo hondondo ontimulongo nahimwe nenge nambali, ngeenge omuntu lela walongwa ndee tomono iilonga yohe lela mbi iiwanawa, otshimaliwa tshohe ohotshi longitha lela neenkondo witshi lela kutya otshimaliwa shika ondetshi ilongela, oho tshilongitha lela nawa to kwathele otshigwana itshewe wo, shaashi opena otshigwana tatshi mono iishuna, ngeenge owutshipo nande <hesitation> opena otshigwana ndetshi mona mpeya tatshi mono iishuna, oho ketshi kwathela nagweye wo.